Artificial intelligence ba AI khe kaisa machine bai kok salaima kok. AI bai chwng machine no jesafano swngwui mano tei o AI chwng no je swngjakmani jawab rwnai. AI ni bokhorok o age no belai kwbangma kok rok dajak tongo. Oboni bisingo no AI chwng no je swngjakmani kok no jawab rwio. Tei chwng sai mano je AI ni bokhorogo joto kok dajak tongo abo bai AI chwng no jawab rwio. Aboni bagwui no AI swngbrum brum kaisa kok no alada alada khe jawab rwio. Paithago chwng sai mano je AI ni jawab ni logi chini saak ni kok no bo ma dalognai.